مشروبي المفضل هو عصير البرتقال الطبيعي وكيف بيتم تحضيره؟ أنا بحضره إني ب- بجيب البرتقال على حسب الرغبة على حسب الكمية ، وتبدأ إن إنت تقشرها وتحطها بالخلاط ، وتضيف عليه معلقتين تلاته من السكر ونص كوب من المي ، وبعدين لما يچهز بنبدأ إني بنشربه بيكون طعمه وايد لذيذ.